Uun ya yuku ye iho, uju alrededor nonae, uju yaia nujen jun ngue jun ujun mie ujun chindeta, ndame nuke comida onaña nuje permiso nuña un ndujan uun, uun maestro ndenendio curso yen kutu veen ujun kada kande'e jun ujun nukue kutana nayive ngayeian yedió jun nditoña yame'e nditondo ndi'ó ayendo miajan chindeyo mi'a ajun nudentoi ian ngue nguva'a, nga nga itamen vanka ka'ame tenjun atuan, tuniño ña'a chí ndeguu hi iha.